gott kvöld og velkomin í kiljuna við fjöllum um barnabækur í þessum þætti og ætlum að gera það með Brynhildi Björnsdóttur alveg fram að jólum fáum til okkar Gylfadóttur ja svo eru eldri

menn eins og Bjarni Harðarson og Hjörleifur Hjartarson sem hefur skrifað bók um fugla mjög spaugilega bók sem er myndskreytt af Rán

með Kolbrúnu og Sigurði í gagnrýninni okkar það eru passamyndir eftir einn af okkar stóru höfundum Einar Má Guðmundsson þetta er eiginlega

nöfnum er breytt en þetta er svolítið kunnuglegt margt já já þetta er mjög kunnuglegt og þetta er Haraldur sem við þekkjum úr englum alheimsins

sem á geðveikan bróður og við þekkjum persónur úr fleiri sögum Einars en það fer eiginlega ekkert á milli mála að þarna er margt mjög í vinnu og þetta er eins konar ferðasaga og ástarsaga ég verð að segja að fyrri hlutinn kaflinn sem snýr að vinnu í Noregi snerti mig ekki mjög djúpt það stráka og karlasamfélag ég náði hugleiðingar hans til dæmis um að þó rithöfundur sé með mjög vondar pólitískar skoðanir þá geti hann skrifað glæsilegar bækur sem lifa og þarna er líka skemmtileg mynd af

norskri konu sem var ástfangin af

er Einar Már sjálfur finnst manni sem er að segja frá þó hann þó hann heiti annað hugsaði ég líka kannski er þetta bara heiðarlegt

skrifa æviminningar sínar að kalla það skáldsögu vegna þess að maður endurvinnur og semur hvort

eð er svo mikið svo getur hann hlíft

það eru þarna persónur sem

Dagur Sigurðarson pottþétt róska örugglega það finnst mér besti þáttur sögunnar þessi kafli í Róm með þessu pólitíska liði sem

lætur sig dreyma um að bylta heiminum en er á kafi í dópi mér fannst það algjörlega sláandi að þetta er fólk sem eyðileggur líf sitt á dópi mér fannst að vísu fyrri hlutinn

hún er mjög skemmtileg aflestrar þessi bók svo er þetta líka falleg ástarsaga við megum ekki gleyma ástinni sem er mjög fyrirferðarmikil svo skrifar hann líka eins og eldri höfundur sem horfir mildum augum bæði á eigin fortíð og annarra þetta er fallega skrifuð bók en það er smekksatriði hvort söguþráðurinn haldi manni allan tímann hann gerði það ekki alveg hjá mér Friðgeir Einarsson formaður húsfélagsins þetta er svona bók sem er um ofboðslega daufa persónu hann lendir í því að flytja í blokk og ábyrgðarstörf og þetta er þetta er allt sagt þetta hnígur mjög hægt einhvern veginn það má segja að það sé verið að fjalla um ástina þarna líka hann er greinilega að ljúka mjög erfiðu sambandi í upphafi og

finnur hann ástina og jafnar sig aðeins á mjög á mjög svona mjúkan og

mjög vel skrifuð saga og þrælfyndin þessi maður hann leikur

í kvikmynd og er eiginlega uppgötvaður þar vegna þess að hann held að höfundurinn viðfangsefnið er að skrifa um mann sem er óvenju venjulegur eða mann sem er aukapersóna vera með aðalpersónu sem er aukapersóna það tekst alveg þræl vel hann lýsir svona setur sér markið að gera það þetta er þetta er önnur bókin hans hann gaf út smásagnasafn í fyrra sem ég las ekki og ég sé núna að það voru stór mistök og ég ætla að bæta úr því en þetta er einmitt bók um hversdagsleikann þetta er ákaflega lágstemmd bók og ég óttaðist mest að eitthvað um miðbik eða undir lok

lágstemmd út í gegn en honum tekst það og svo er hann svo

ef maður nær þessum húmor þá er þetta óborganlega fyndin saga mér fannst hún óskaplega skemmtileg það eru þarna ýmsir erfiðleikar

ekkert að velta sér upp úr því þú veist maðurinn gengur til um heilun að við jöfnum okkur yfirleitt á hlutunum og að lífið er kannski vel skrifuð svo er það Stefán Máni hann

nú með eiginlega sitt þar sem hann er með eitthvað dulrænt og svona mystík í

honum meira en kannski hjá hefur gengið ansi vel hjá honum þessi formúla í þessu tilviki endurspeglast það meira að segja í bókinni svona svört hérna gæi og skíthæll og yngri stelpa sem fellur alltaf fyrir

sem mun enda svona svona það er lýst aðeins aftur í líf þeirra veit meira og meira um þau eftir því sem líður á þú vilt

kannski halda áfram mér fannst seinni hlutann þá verður þetta dulræna ég ber mikla virðingu fyrir Stefáni Mána en ég missti eiginlega sambandið ég

nennti ekki að reyna að velta fyrir mér

það jákvæðasta sem ég gat hugsað um þessa bók var ja kvikmyndin verður kannski

ég hafði gaman af að lesa hana það sem honum tekst best er einmitt að lýsa þessum manni sem er sko algjör skíthæll og þessari ungu að því

veikgeðja stúlku sem er með erfiða lífsreynslu að baki og ferð þeirra út í út í óbyggðirnar og það er þarna eitt atriði sem var svo sláandi að ég rak upp óp og virkilega kröftugt þessi tenging er svo erfið að hann hefði þurft að vinna það mun betur en eftir situr að

bara gaman og ég var nokkrum sinnum hrædd mér fannst þetta ekki alveg nógu gott persónulega þakka ykkur fyrir að koma hingað á þennan vettvang við fáum hér á eftir Adolf Smára með bók sem hefur langan titil nú fyrir jólin eru að koma út all nokkrar bækur sem tengjast pólitík þar má nefna ævisögur stjórnmálamanna alþingismannsins Guðmundar h Garðarssonar sem er skráð af Birni Jóni Bragasyni titill hennar er maður nýrra tíma svo er saga Gunnars Birgissonar alþingismanns og bæjarstjóra fyrst í Kópavogi og síðar í Fjallabyggð en hún er rituð af Orra Páli

hún er skrifuð af Páli Valssyni og nefnist minn tími minn tími mun koma Styrmir Gunnarsson skrifar bókina uppreisnarmenn frjálshyggjunnar byltingin sem aldrei varð þetta er greining fyrrverandi á samfélagsþróun síðustu áratugi og kemur ýmislegt á óvart svo er að nefna bókina með lognið í fangið sem hefur vakið miklar deilur það er uppgjör Jóns Steinar

Gunnlaugssonar við ár sín í Hæstarétti tíu dagar sem skóku heiminn er frásögn af

í Rússlandi eftir John

sem fylgdist sjálfur með atburðunum bókin er þýdd af Þorvaldi Þorvaldssyni sem skrifar einnig formálann hin svarta útsending er bók með textum eftir kött grá Pjé þar er meðal annars að finna þennan prósa Adolf við erum hérna í Listasafni Íslands hérna gerist ein senan í bókinni þinni þar sem ein sögupersónan kemst að því að kærastan er ekki búin að segja honum upp já gerist fyrir framan Útigangshesta eftir Jón Stefánsson og hann verður alveg rosalega ánægður hún hætti reyndar með honum tveimur blaðsíðum seinna en það kemur ekki að sök en þau eru líka hérna eins og lómarnir þau elskast eins og tveir við Þjórsá er það ekki kjarni ástarinnar tveir lómar við Þjórsá um sumarnótt verður ekki fallegra bókin heitir þessu langa og skringilega nafni um en síðan fór það í ferli að

fallegt núna mistökin gera mjög skemmtilegt nafn

en þetta segir kannski svolítið um hugðarefni persónanna þetta eru ungir menn sem eru

úr menntaskóla þeir eru úr menntaskóla og þeir eru með óbilandi trú á lífinu og það getur einhvern veginn ekkert sigrað þá síðan rekast þeir á veggi sem allir lenda í draumar rætast ekki og kærustur hætta með þeim

sem

er ekki jafn frægur og þeir sem spáðu fyrir

heimsenda tvö þúsund og tólf en þeir gerðu vinsæla sem móðir mín gaf mér og karakterarnir lesa í þessari tilteknu bók

reyndar aldrei það stóð á blaðsíðu fimm að

einhver skyti mann í hausinn þá ætti maður ekki að taka því persónulega

maður er alltaf að leita þessi bók fjallar um leitina að sannleikanum í raun hvar sem hann er hann getur verið

í ástinni eða hann getur ekki verið til jafnvel áhugamálin eru oft dálítið skrýtin já þeir eru mikið að pæla kannski tími í lífi manns maður er náttúrulega alltaf að pæla en maður

opinn fyrir öllu á þessum aldri maður er svo leitandi ég held að einn karakterinn í bókinni segi að Abba sé tærasti spegill mannlegrar tilveru

að kjarna líka við bókina erfið málefni skemmtilegum og snörpum stíl eins og kannski sem er mjög skemmtilegt popplag en fjallar svo margt sem grautast inn í þetta hjá þér Vaðlaheiðargöng fótbolti Helena Jóns og Olga Færseth og Sigurður Pálsson já akkúrat hrærigrautur af hugsunum og mín kynslóð sérstaklega hefur svo margar upplýsingar hver einasta upplýsing er bara gúgl í burtu

það var mjög fallegt hann er minn helsti mentor og kennari í gegnum ritlistina hans persóna svífur yfir hvern einasta kafla sem svona ljóðrænn mjög fallegt að segja frá því að þegar bókin fer í prent er tilbúin settur punktur og send til Finnlands þá fellur hann frá það var mjög skrýtið það eru nokkrar ástarsögur þarna sumar nokkuð fyndnar en þær enda ekkert sérstaklega vel mjög mikilvægt fyrir mig að hafa þær skemmtilegar og fyndnar og húmor er að mínu mati bara eitt erfiðasta listaverkið sem þú getur skapað það er svo gott að nota

húmor til að vera í andstöðu við sorg eða einhverja tragík og það myndar

spennu þegar húmorinn og sorgin mætast þetta endar mjög illa oftast fyrir aðal karakterana en á einhvern stórkostlega fyndinn máta það eru sjö ár síðan Yrsa Gylfadóttir var hér í þessum þætti með bók

og nú er hún komin með aðra bók sem heitir móðurlífið blönduð tækni þetta er ótrúlega sterkur titill á bók mig langaði alltaf að hafa titil og það tókst líka vísar til þess að hér er verið að fjalla um myndlistarkonu þannig að blönduð tækni hlutinn af þess að hér er verið að fjalla um myndlistarkonu þannig að blönduð tækni hlutinn af þetta er bók sem fjallar um að það er dóttir sem er að setja upp sýningu á verkum móður sinnar sem

er dáin og er myndlistarkona þá vakna upp allar þessar spurningar hvað á að gera hvað á að ganga langt í að segja sannleikann og

svo við spólum kannski aðeins aftur til baka áður en við komum að því þá er þetta fjölskyldusaga saga um Kamillu sem er söngkona og hún fær það verkefni í hendurnar ásamt fjölskyldu sinni en hún tekur það mest upp á sínar hendur að taka þátt í þessari yfirlitssýningu og fer að afla gagna og

vakna ýmsar spurningar um fortíð móðurinnar hún þarf svolítið að gera uppgjör við þá fortíð af því hún er frekar sársaukafull fyrir hana og

af því þetta var og er svolítið tabú þetta var listakona sem valdi listina umfram fjölskyldulífið og hélt út í heim og kom svolítið inn og út úr lífi barnanna sinna tveggja

lítið með þessa sýningu hafa en hún tekur þetta upp á sína arma um leið og hún fer að tala við fólk og ferðast og reyna að finna verk fyrir sýninguna þá finnur hún sitthvað fleira en verkin leyndardóma og gamla gamla muni

heldur í átt að ákveðnum sannleik en fer svo að velta

áhrif þessi sannleikur hefur á orðspor æru ímynd og allt það sem eru náttúrulega

og mjög viðeigandi í dag akkúrat við höfum verið síðustu mánuði að velta fyrir okkur hér og á líf listamannsins hefur að gera með listina sjálfa og hvað listamaðurinn getur gert til að hafa áhrif á það hvort hægt er að aðskilja lífið og listina þetta er þá í aðra röndina um siðferði já í einkalífi hjá okkur og líka í listum já þetta er það

allir hafa sína fjölskyldusögu og sitt

sýnist hverjum hvað þykir rétt þegar kemur að barnauppeldi og augljóslega eru flestir sammála um það að hlutverk móðurinnar í uppeldi barna sinna er frekar stórt og mikilvægt en þarna hefur það ekki ekki verið mikið upp á teningnum hjá Hjörleifur þú hefur skrifað bók um fugla íslenska fugla sem heitir einfaldlega fuglar og hún er frábærlega myndskreytt af Rán

þetta er bók um alla fugla Íslands fuglar eru íslenskir svo fremi sem þeir séu fæddir á Íslandi og og það eru í kringum sjötíu og fimm tegundir þetta er bók um alla þá fugla kannski ekki sérstaklega góð svona

við erum ekki mikið að telja upp hvað þeir eiga af eggjum eða eða svona lífshlaupið en frekar svona eitthvað skemmtilegt það sem gerist í náttúrunni og og kannski ekki síður þjóðtrú og bara ýmislegt tegund fyrir sig rán hefur myndskreytt þetta svona ótrúlega skemmtilega hvernig er ykkar samstarf til komið ég gerði sýningu um fugla það var

byrjunin á þessu verkefni ég gerði sýningu fyrir norðan gerði síðan aðra sýningu á Byggðasafninu á Hvoli og þá var Rán fengin til að myndskreyta og þar hófst okkar samstarf þessir textar eru svolítið ættaðir þaðan upphaflega kannski voru þetta

þróuðust upp í að vera fræðilegir ekki fræðilegir um fugla

bráðfyndið þú hefur líka verið að leita að spaugilegu hliðinni á öllum þessum tegundum já það er margt mjög fyndið við

veit ekkert um fugla fuglar eru ótrúlega áhugaverð fyrirbæri allt þetta fuglalíf allt þetta

til dæmis þessi eilífi fram og aftur og allt þetta stress að koma upp nýjum kynslóðum

mjög erilsamt líf og eiginlega ótrúlegt á margan hátt er hægt að spyrja hvaða fuglar þér þykja

eiginlega á í vandræðum með að svara því það eru einhverjir fuglar sem eru í miklu uppáhaldi hjá þjóðinni það er sungið bara um bara um lóuna og hrafninn og nokkrar aðrar tegundir ég man ekki eftir neinum málshætti til dæmis um

steindepluna eða hvað þá einhverja sjófugla sko

algjöra sérstöðu hvaða hlutverk hann hefur fengið

í nútímanum að vera svona fulltrúi þjóðarinnar skúmurinn

á sér fáa forsvarsmenn hann þykir frekar grófur og hann myndi

er ekki einn af þessum tvöhundruð köllum sem kallaðir eru sem eru að safna eru komnir með tvö hundruð fugla og

fuglaskoðara nei ég er ekki mikill fuglaskoðari í raun og veru hins vegar

lendi ég þar á endanum þetta er svo ótrúlega áhugavert en þetta er sem sagt fróðleikur um fugla og og líka skemmtun já þetta er þetta er fyrir alla aldurshópa og allir ættu nú að hafa nokkuð gaman af þessum textum svo er hérna fróðleikur alls konar hindurvitni ef börn drekka með pípu úr þjóðtrúnni snýr að fuglum svona bábiljur og veðurspár og svo náttúrulega allir þessir málshættir og ljóð og lundinn er algengasti sjófugl við Ísland hann er líka frægasti fugl á Íslandi túristar eru vitlausir í lundann með sitt

á Íslandi er við Laugaveginn í Reykjavík í skugga drottins er söguleg skáldsaga eftir Bjarna Harðarson gerist

öld Bjarni þetta er nú svæði sem þér er kært þú átt heima þarna rétt hjá og ert alinn upp

en hvað kemur til að þú ert að skrifa þessa bók ja þetta er kannski búinn að vera draumurinn ansi lengi að ná að fanga svolítið þetta samfélag sem þarna var meðan það var með nokkrum hætti höfuðborg Íslands í þessari afskekktu sveit

að draga upp þessa mynd hvernig þetta var hvernig var þetta fyrir

sem bjuggu þarna í kring Eggert Ólafsson segir að bændurnir í kringum Skálholt séu þeir allra

öllu og þetta er mikill og heillandi heimur sem er þarna hann er líka svolítið skelfilegur þú ert að skrifa um fátækt samfélag þar sem er mikil fátækt fátækir

og harðneskja já já það er harðneskja í þessu öllu og

ég skrifaði mikið af þessari bók í Eþíópíu og mér finnst voðalega gott að

átta mig á eðli fátæktarinnar í svoleiðis löndum þetta er orðið svo fjarri okkur líka eðli svona guðsótta því að Guð er feikilega reiður á þessum tíma hann er reiður alla átjándu öldina og Kristur er reiður líka

svolítið mikilvægt fyrir okkur einmitt á þessum tímum núna í þjóðfélagsumræðunni sem er núna í að átta okkur á því hvaðan við komum í þessum efnum og skilja samhengi hlutanna svolítið út frá því þetta þetta samfélag sem þarna er heillandi staður þú hefur alltaf eins og þú hefur áður bókum þínum þú hefur alltaf haft áhuga á réttu og sléttu alþýðufólki eiginlega meiri en höfðingjunum já svo leiðinlegir þessir höfðingjar svona oftast það er miklu meira gaman að skrifa um grunninn og ef þú vilt skilja hvernig samfélag var þá verðurðu auðvitað að skilja

við erum engu nær um það hvernig Ísland er þó við myndum

Jón Ásgeir eða Sigmund Davíð eða Bjarna Benediktsson við þurfum að fara upp í Breiðholt

austur á Selfoss og norður á Skagaströnd til að til að skilja svona nútímasamfélag og sama á þessum tíma við við skiljum það ekki inni í Dómkirkjunni í Skálholti við skiljum það á kotunum í kring svo auðvitað með því að fara líka heim á staðinn og ég reyni að draga upp myndir og ég nota nú að einhverju leyti raunverulegar persónur alla vega biskupana og einstöku karaktera sem ég rekst á búinn að vera með lengi á heilanum að skrifa þetta og verið að

viða að mér efni

búinn að vera um þrjú ár að bardúsa saman þessari bók þú ætlar að skrifa bálk um þetta þú ætlar

fleiri bækur ég ætla að skrifa og er langt kominn með bók tvö ég ætla að skrifa

þessum tíma og hvernig hann fer eins og þetta horfir við í þessu samfélagi og frá sjónarhóli

það er mikill misskilningur að fátækt sé bara hún á sér líka sínar björtu hliðar þetta samfélag við megum ekki ekki sjá átjándu öldina bara sem táradal sorgin væri alltaf sú sama hjá öllum þetta væri alltaf jafn stór poki ég hef alltaf verið svolítið hrifinn af þeirri kenningu og finnst margt styðja hana en þú gefur þetta út hjá j p v Forlaginu ekki hjá þinni eigin bókaútgáfu

þetta er nú ekki í fyrsta skipti ég gaf líka út bók hjá Bjarti fyrir nokkrum árum það er mér alveg jafn mikilvægt eins og öðrum útgefendum að eiga

af mínum bókum sjálfum þá finn ég hvað þetta er miklu betra ég var óskaplega vel settur ég fékk meistara Guðmund Andra til að ritstýra þessu og vinna þessa bók með mér

um vert og þetta var samstarf sem hefur verið feikilega gott og mjög þroskandi fyrir mig og skilað mér heilmikið áfram í þessu starfi sem mér þykir þó þetta sé auðvitað bara hobbí starf sem ég stunda utan landsteinana ég flý land öðru hvoru og skrifa og þetta þetta hjálpaði mér mikið að vera þarna Bjarni þakka þér fyrir í skugga drottins við förum á eftir í barnabækur fyrsti skammtur af í Kiljunni fyrir þessi jól við ætlum að gera það sama og í fyrra fjalla um barnabækur í síðustu þáttunum fyrir jól ég hef fengið Brynhildi Björnsdóttur með mér eins og í fyrra hvaða þema ætlum við að taka núna nú ætlum við að taka bækur sem eru ekki sögubækur

og hins vegar fróðleiksbækur

þegar við tölum um að krakkar lesi ekki lesa alls konar fróðleik þó þau séu ekki sögur og ævintýri hér eru til dæmis stuttar sögur og ævintýri sem þó bera með sér mikinn fróðleik það eru

stelpur hérna eru sögur af hundrað mögnuðum konum úr mannkynssögunni ein kona á hverri síðu og svo mynd og þetta eru þetta eru að sjálfsögðu eru þessar sögur fyrir stráka líka

reyndar báðar erlendar hér er svolítið gaman

að hér er heil opna um Bríeti Bjarnhéðinsdóttur hún er komin þarna inn já það er mjög gaman að hún fái þennan fái þennan sess í þessari bók húrra konur fá kosningarétt Ragnheiður Gestsdóttir þetta er kannski fyrir einmitt svolítið yngri krakka þessi hérna eru sönglög þar sem er undirleikur inni í bókinni það er þannig að þú getur valið númerið á laginu og þá færðu undirleik

yndislegt til að syngja ég

bók þar sem þú getur hvorki meira né minna en sett saman beinagrind með held ég milta og

ég held að þetta sé mjög góð

öll fjölskyldan geti unnið saman í þessu það voru krakkar hérna frammi sem voru spenntir fyrir þessu

þetta eru geimverurnar hans Sævars Helga Bragasonar

fyrra og nú er hann með þessa stóru spurningu er líf á öðrum hnöttum eins og litli strákurinn sagði hérna frammi við erum geimverur já já það er alveg satt hér eru gestir hjá okkur Kristín Ragna Gunnarsdóttir og Hjalti Halldórsson verið velkomin takk af því við vorum að tala um fróðleiksþyrsta krakka þá eruð þið bæði með bækur þar sem þið sækið í íslenska já ég er með bókina Úlfur og Edda

hún er framhald af þessari bók hér Úlfur og Edda sem ég skrifaði í fyrra sögusviðið er að hluta til Skálholt finna börnin göng úlfur og Edda eru þeim kemur ekkert sérlega vel saman en svo læra þau að meta hvort annað og þau finna göng og elta

það reynist vera Loki

og göngin liggja yfir í

hefur dýrgrip verið stolið af Þjóðminjasafni Íslands og það er þessi amma Edda fornleifafræðingur í Skálholti hún er grunuð um glæpinn hún er stungin af þetta er sjálfstætt framhald af bókinni sem að kom í fyrra þetta er sjálfstætt framhald af þessari og og hitta þar Iðunni

þú ert líka í heimi sagnanna

svolítið annan hátt þú ert í í Borgarnesi og með Egil Skallagrímsson en í nútímanum já þetta er mín fyrsta bók

mér var ráðlagt þegar ég var að velta fyrir mér

að skrifa að skrifa um eitthvað sem ég þekkti ég er kennari þannig að ég þekki fullt af krökkum og svo er ég ágætlega að mér í Íslendingasögunum þannig að ég valdi að taka Egil Skallagrímsson fyrir og leika mér með þá hugmynd hvað hvað væri Egill að gera ef hann væri í sjötta bekk í grunnskólanum í Borgarnesi í dag og hvernig væru svona hans aðstæður kallast svolítið á við af hverju hann hann veltir fyrir sér af hverju hann lendir alltaf í þessu veseni sem hann lendir í sem ég er þá að byggja á gamla Agli og hans ævintýrum en þið kjósið bæði að sækja í þennan sagnaarf og í staðinn fyrir að endursegja hann eins og hefur verið gert þá takið þið og klæðið hann í nýjan búning

til dæmis eins og goðin í bókunum þínum þau er ekkert endilega upp á marga fiska öll sömul nei ég hef fengist við þetta efni mjög lengi hef unnið myndabækur upp úr norrænni goðafræði og barnasýningar líka Hávamál og Völuspá örlög guðanna og ormurinn ógnarlangi og fleiri slík verkefni ég er svo hrifin af þessu efni

þetta er bara mergjað efni börn eru mjög hrifin líka mig langar til að taka það niður af stallinum Egill er náttúrulega æðislegur í nútímanum já ég hugsa að henni hefði alveg plumað sig í nútímanum en ég held að við þurfum fullt af alls konar bókum

af hverju ekki að byggja á sagnaarfinum það er náttúrulega stór brunnur að sækja í þakka ykkur fyrir að vera með mér Kiljan er búin í kvöld